Fomba fiasana mixer. Mixer fitaovagna indesigna manapotipotiky sakafo, indrindra fô voankazo. Atao agnatiny akao voankazo tianao hopotehina. Ave asiagna rano. Agnatin'ny fitaovagna io amin'izay misy vy maragnitry ahodinkodiny mafy ahafahany manapotipotiky sakafo io ary potiky tsisy tavela izy aveo tavaninao.